Ngijin ye ya ngijin ye tatsinga cha sen ni thin chasen thin jacha seni nth'i la tathixin ye chasen <noise> ya la ye nanu thugua rune ncho thi yu la taxin gexin thi chujni ruthe na thi ruta'ian la ya la ye xrange xru o xrange xru nchin nchexr'uan ya nchexr'uan la ya la nixin nchi thi an thi thingathe sen nchon thingatheꞌe sen pasiens sinie san e sine ni <noise> pero nixin para ncha diola ya la yala xra xra nch'i xron xraua xruan tundꞌe e ni xru thi juni nth'i eh.